Batatisi, shado degidta tigmu, yom dicha'lag gorjoga'laka shado tigi. <hesitation> iron firgikan goni sera samm aman trek idra imid trek idacha kisil idacha freezeral iskenamie, taka iighina'n gherka batatis digidta eska tigmu shado yani, wagtti dawika eska shado tigmu.